Rehefa miteny isika hoe Brezila dia anisan'ny zavatra tena mampiavaka azy ny karnavalina na ny fety be hozy tsika. Dia eo ihany koa ny baolina kitra. Ny baolina kitra dia zavatra tena tian'ny mponina ao Brezila mihitsy ny manaraka azy. Dia <hesitation> > ankoatran'izay an, dia misy ny haiady antsoina hoe kapoera izay sady fitambarana dihy no fitambarana fomba fiady izy io.